Ma' jwa'n nzyebna' nak mbel', chen ndamen zyn len wana', nakap nya ma' asta nryo xyal men za nryo ma' lomen, nakon mxi' jwa'n tata mxi' nagat ndob nane' yisna' nu ma'ya este benen nzo ma', na este ngujma' men iz palad kemay, na kon xub <hesitation> per reyon ma' jwa'na nzyebna'.